Tembiu ongog jei supeva yauvaera jaeko oyemboyeatako jare oimeta guinoi ñanaro vaerdura, oime guinoi pasta, oimeta soo guinoi jare oimeta jevae guinoi jare oimetavi pakova oñeñonoye pƚpe ipuere vaera oyƚ kavi jare jare jengätu kavi yae vaera oyƚ opupu jare öeyae tätata oyue mae jeva